Fomba fandrahona akoho a ohatra hoe <hesitation> alaina ny akoho esorina ny volony a de teztehina de asina saosy, saosy efa vita zany an de atao anaty lafaoro izy an de refa masaka le izy a de alainao aveo de mahazo kokoa enao a poulet rôti ohatra.